هلا أنا عارفة إنك تخافين من ركوب الطيارات بس خليني أخابرك شيء، <hesitation> الطائرات مصممة عشان تكون قوية ومجهزة بأحدث التقنيات، يعني تقدرين تجربين التقنيات، الاسترخاء والتنفس العميق والاستمتاع للموسيقى المفضلة في الرحلة، عشان ما تخافين كمان فكرين إنك بتوصلين لمكان جميل ووجهة جميلة، و يمكن تقدرين دايم تسافرين بكون معاكي كل الوقت بس لا تخافين.